हमारा भारत मां हमते ज्वो फल आसानी से मिल जंदन। सी छिन आम चि, अनार, अमरूद, केला, अंगूर, संतरा, अन्नानास, गन्ना, नींबू, स्ट्रॉबेरी, सेब, अमरूद, नारियल, पपीता, तरबूज, जामुन, मौसमी, नाशपाती, खजूर, लीची, काफल, मल्टा, नारंगी, बड़ू वलु नींबू व्हंद। त यी सब अलग अलग प्रकारा फल छिन, ज्वो भारत मां आसानी से मिलदन।